أنا مو جيد جدا بزراعة الحدائق بس أحاول أتعلم، عندي شوية نباتات في البلكونة مثل النعناع والريحان ،أحب إني أستخدمهم في الطبخ يعطون نكهة مميزة للأكل، أما بالنسبة الورد فأنا أتمنى أزرع وردات جميلة لأنهم يعطون المكان جمالية خاصة وراحة نفسية.